Më duke vatur somenat, ma gjërgjish mirë? Oh oh gjërgjish mirë, jo vetëm se suçidhirti se ju zura me… me nusen, patëm një sharrë, però mosgjë pran risulvirtëm, però më sidiar se nga herë ka zëhemi pran ka bujëm paqë, zbierjëm po qëro përçë pran duhemi mirë volendu, quindi problemë ngë jan, però zbierjëm na herë një orë dy orë të zëhemi e mua më sidiar, jam e lodhem.